فجرر انه يجرب منا فكل اما كان يجرب كان نوره يصير اقوى واقوى فانه وجف عند حتة كده ما جدر انه يجرب منه اكتر فصار يمسك الورجة والجلم بس اكتشف انه الورجة والجلم ما بيكتبون في الفضاء فاخذ لفة بالمركبة حوالين النجم وقرر انه يحفزظكل معلومة بشوفها لبين ما ينزل على الارض